كان يرجع بيا الوقت جمعة تالي نمشي نحضر في الحفلة اللي ما حضرتلهاش، فاتتني الحفلة وقت جاء المغني متاعي اللي نحبو برشا، ما نجمتش وقتها نمشي الكرهبة طاحت بينا معطلة في ثنية وما خلتناش، مذا بيا كان يرجع بيا الوقت ونمشي نهز صحابي ونرجعو، نحب نحضر فيها ونحب نعمل جو.